Sakafo ndrô Zapône ndreky, irô zapône àby io zen̈y, tia mihin̈a lôko, lôko fre tsendriky na tsy aloky asian̈a sira asian̈a vinegirety fa hoanin-drô edy aharaka vary, asian̈a legimo. Avô raha mainy izen̈y koa zen̈y anisany mampalaza rô baka Zapône an̈y. Ia, karà karàha zen̈y.